<hesitation> מיין מאמע און מיין טאטע קענען ביידע אויך נאר יידיש מיט ענגליש אזויווי מיך, אבער פון מיינע באבעס און זיידעס קענען רעדן אונגאריש, רוימעיניש, עברית, און איך מיין אז נאר די אלע שפראכן, איך טראכט אויב ס'איז דא נאך א שפראך וואס זיי קענען, ניין, איך מיין אז נאר די דריי